Abowa a anka a m'enyi bɛgye ho dɛ mɛyɛ eyɛ abowa ntatsea. Saintsir nye dɛ abowa ntatsea yɛ abowa bi a ɔwɔ nyansa ara yie dɛma Kyerɛw Krɔnkrɔn ne de too gua no dɛ ɔkwasea kɔ abowa ntatsea nkyɛn hwɛ n'akwan na hu nyansa no. Dɛm abowa yi ɛhwɛ ne bra- ne bra a ɔbɔ a wɔ aber a ewia abɔ no ɔpɛ edziban na osie edziban ne yie ama nsutɔber a edziban ho bɛyɛ dzen no oenya edziban, oemmpuei koraa na oenya edziban edzi. Dɛmara na dɛm abowa ntatsea yi so yɛ abowa bi a ɛhwɛ a ne tsirmu nnyɛ dzen. Sɛ abowa ntatsea kor nya edziban a ɔbɔ no ho mbɔdzen biara frɛ ne nuanom ma hɔn nyinaa wɔba na edziban no wɔatwe ne nkakrankra nkakrankra ma ob-bi aso obiara no do. Wɔsan so mpo boa ma hɛn efiefie mem tsew osiandɛ mpɛn pii yedzidzi gu famu a na wɔaba abɛ abafa ma yedzi na ogu famu no na wɔdze kɔ.